ډېرې داسې سبزیانې سته سي لوړه فیصدي پروټین لري او په خوړلو یې انسان ډېره انرژي اخلي. <noise> شنه یا تازه لوبیا او نخود ډېر پروټین لري او لوبیا ته د پروټين په حساب وچه غوښه ویل کېږي. کابو ټولې سبزیانې یو فیصد پروټین حتمن لري خو بروکلي هغه سبزي ده، سي لوړه فیصدي پروټین لري. سره بانجان، تور بانجان، بادرنګ، کدو، کاهو او کلم هم لوړه فیصدي پروټین لري.